ما أعتقد إنه السؤال صحيح إنه القدرة على التحكم في الطقس أعتقد إنها يعني من قدرة الله عز وجل ،وما فينا إن إحنا نتناقش في هاي الجصص. ف <hesitation> وأنا ما آبي قوة بدنية خارقة، ويش أسوي فيها ،مو بعرف لا هادي ولا هادي ،لا ما بختار ولا شي.